An arömö mïö athïn-na nwongo cem na bitamin dwong ïë nï nwongo apuro mökö apura calö amedo nwongo apuro, böö nwongo apuro, ngwedo gïnï na papath myero amïï athïn öcam ngwedo, myero amïï athïn öcam ngwedo kï ringo kï cem na mïö gupu, cem na döngö kom athïn, cem na gwökö kom athïn, ën kite athïn nwongo kï bitamin këdë ënönön nwongo myero inge koth cem nön gïnï kïbëc, calö nyig pot yen, nyig yen calö aëmë, macünga, paipai manu cem na gwökö kom athïn calö töng gwënö, ringo gwënö manu cem na döngö kom athïn aa kwon omogo kwon abir, kwon kal manu man mïö gupu nwongo bitamin na papath na arömö mïö athïn-na ën ënönön.